Źíxom émundu níxom esaame, síhiirigaźixõhe. . Ínoohe źíxomi: sámuko źíxõe paske méñenźelom neexo źixuniŝeŋureŝenie, sámukomumu, émunduondi, émundu muṗe źíxõe paske mélominźe eñaḃanexo. Źiŝeŋureŝenie.